קאין תוואזן, אלקטאר קיחוט טריק ולקין נטא אללי כתבחר כיפאש תמשי פיה, כחאל וואחד דר טריק אממכ ולקין אלקראר קיבקע דיאלק קטמשי בשג'עה בכופ בשוייה, אלמסיר מאשי טאלע פנלקלב ולקין אלקראר דיאלק הוא אללי קיבני אלמסאפה.